Satelliit püsüs orbiidi pääl <hesitation> teno uma kibõhusõlõ. Tä pidevält satas maa poolõ, aga kuna täl om nii suur kibõhus seeh, sis tä nigu satas maast müüdä ja kõikaig sataski niimuudu.